Ibiaminapu kalahari napu ma inima o ibiafiai be gbe wei apu; kalahari napu ma itomna flo nyana wer tei soar, jen fie te piki kalahari na bo be bu beleari anie piki onunu, jen te apakabo bra bo a piki nimi-e ani buruotra, ke flo me fo-ye, kma me fie me ende meni ke ani soor bra mo? Kalahari na tomna flo me wa paka bo saki wa nam ini inji ani ba, ani piki ke ye so te fiea, me flo mete in soor ye me elem en me jime ke ye soor kma, inji me anj piki ke flo me pee dee ma; an saki inji bin wer ani mie te kalabari bo be i yo yeri saki go-go-e o yori yori wer, onunua so onunu me otorubo ani diea pakar ani kalabari bo be a sme bra; kuma mina flo me treme i an so, iye me mu te bo kuma in inji me freba, en fre faan te bebe i piki an poloba; polo famate Ani bu sii na ibi-a go- go-e, ani frefena nangina go- go-e, ipele sin faan ba; inji dua wei bebe ipiki kani ba; ani kani faan te bebe ini a sikri fia fia ma ba; en an si kri fia fia ma te bebe; en bele kwo ba te ien bele me ke opoo bo semaba minji ke sua ba, en flo pee dee ma kele darite bebe, en pulo ke suaba flo me pee dee mari bo; tomiku emi; ikume wa ba bra nyara wer, awoo-iku emi, tomnna-iku piki emi; ime tomniku me soaba te ani teime te ani nunumaba imeni an siarai otroku; mei me ani ke flo me pee dee ma; ina ke flo me bu sua kma bele me kala darite bebe, en inji me ke suaba, ini inji ke suate; inji me na, otroku me na plo me na dari gboloma te bebe; kalabari ribo be orio sam mie bele ma lam wer ien piki isam me ke flo me bio suaba, en isam me ke suate bebe, en piki plama sikri suaba, em plama me sikri suate bebe; minai ba sooba, elem kalahari Mena fie mini-minimate wa ke fie bo suar ma, iania ke ye soar, ien opro ke sua sua sua, en asan ke sua ba minai ma teime ba ta ke flo me bu suaba; inji me so belea eresi, fiea me bio ku ma belea; memgba ani wa fon na, ntemi worokona, mena, mena tan te ke ye bu sue; i minai ma ka fie soa, ani eresi saki memgba go- go-e ini wo war flo me opoo me bio sme ba, ani dari nwenii, darinwenii, dari nwenii te agla paka ma te bebe, bele me ibe ba me flolo me kuu te, iyeriso bele me dari bo la ba bra ifingite i diki kma inimi wer minso pee dee te, en meni ani sin kromaba, biate; in buruotra teime ba; japu buruotra me teime kroma treme, en flo me so, japu piki flo me so biama te be be; ien buruotera bele se ma te; buruotra bro tie, burume, me ipinie i bru me eki faam te ke bele me bo suaba te se ma ba, an darite biate; en fon ke soar, ipheri so ke soar, oko weri an teime ba, a teime te ani mbraka-otra sme bra sme te be be a ani ke flo me mie fiba. Anie fiapu mbraka otera fiea; moku ani yen afu bo krin yana te wa genafu tawo te piki pikrie te piki ani fiea ani fori elem buru otera me na mbraka me na kalabari bo be obu teim; (kra kra ma bra bu inn piki buruotera me so mie fi teim, ani kalabari bo be o sme bra mai kra ma fie te kala bari bo be piki ke tie be fie ani onunu; onunu me kalabari bo kpoi, kpoi kpoi bra ke onunu fie a; onunu me treme o ai sor animi wer mioso o ibiinji mie nyana weri agbra fori be, nde emi mina ibi inji ma ani kalabari en ke mina-fieama fiear inji me sebi ngeri so, iyeriso ini mba tomna tombo ye tie; en ani ke tomna du, ogu-odu mie soar japu; ogu-odu me bro tie? Wa mie ke ye me soar angala don me, en ani ke minji bio sua, elem wanangiapu ma ina poo a ka ka tonwa saki wa mie tatari en ani ke mie-ye so wa nimia, wana so wa paka bo tre me mi keni ani wa nimie, ani ke minji me bio sua kuma. Ani minji me bio emi te sme nwenii te ereba dein-e wer, an dein wer te iye me so ba kma me minji me mie ina ekema o kie te ke me inji me na soar in ke an bio suana ibia na te ibioku ma an sor telema te meni onunue teime meni tobata; pa busy na, blate mbana na, ani ke duko wana pri mioso kalahari bo be obio ku ma buru belema werei; ime buru me ekiba te aa ma ba, en sama te be be, buru me darite biata bebe pumbu na teime ye na emi, en mie ke bu kroma ba te meni pumbu me na teim ye me na okiba; ani sikri fia fia ma ba owin pakar ba bra; buru me na mbana me biate bebe kma nimia i tatari buru me soar; mbana me biate eresi, buru me kala deri treme mie i mbana me ke soa bari ye inimbana me ke sua te ani deri nwenii te biate bebe pumbu me bio i plo kalai ke sua werie. Te buru me ke suaba te ani temiba; itemie saki mbana me so ke juai i'm piki plo kalai kalai ke suai ke miete ani nunu mai; kma itemie be-e doki ere mioso ani igbonle nyana-a, ibioku ma ani teimem; en onunu me mie teime wenii te teime faan te bebe; iyeri so ifie me ari kma ani toru belemari, plo me ani torumena smea bra me meni torume ibima anibima; en meni ke efre pani bio suaba te menike onunu me mie fiba; mi fie me ere sme me bu so ani kpoma kri nyana wer i erebo sme bebe mie onunu me so emite ipkiki soar ani kma bo alali bri la kma me mei ani fie te kalabari en ke bio belei piki ke igoni ke tombo konri me fieai ime mei ke ipriba be be i tomna flo na piki buruotera na ke prite i piki fiba, minai ma o inyo pri fie, mo ku ani wa bo arisun ame na akidi a mena Ye wa mie fi, ye wa mie fi te ke gboloma gboloma te ke <noise> sua te fie; mina fiai ma ani kalabari bo be kpoma obeleai be fie, o meme fie be be, dede bio i piki ereba mioso omogiapu sani flo sor te sien, ini mbana sani flo yea yea i buru sani flo mie ye ba; dede bio, dede bio mina sani flo ma te infiai ye me ke fro me ofrima; memgba me bio wa bari minai ma ke ye siai piki mina fie ma ke ye sinareresi bubua na, meni meni ai na minai ma fiea go te ala-a mie obi baa baa, bio, fonya fonya, piki bari oju bio ibioku kuma menji-ai, osikri oju bio bakate-a, mina-ma fiai ma wa mie ke. ngiwa te, wana ye sor bra me wa mie ke ngiwa te ja-mapu bra ye dawa te ke wana miea mie saki ani piki bufuka oku ke <hesitation> wani kalabari ma so mie pri, ani mie te ye wa piki ma wana fiai ma te wa fi fiai ma da mu; wana fiai ma meni tai; kalabari bo o mbana sor ba ofiba oburu sor ba ofiba, okiku sor ba ofiba; o genifu tawa tawa, oburu tara tem ya tem ya, otomina flo nyana wer ania nia i ogu nyana wer oki ye ba li ba. Iminai ma ke balea bebe tie me mina fiai ma sor, iwo inji meni songu be be in fina ba in ke buru ogino gbana ba, in fina ba in ke mbana ogono gbanaba wer te ani biate iyeriso i fiai kuma ani ibioku belemari ania nia ikukra kam ke ikerere sor te ke kroma bate ke mina fiai ma fieai, mina fiai ma balea; mina fiai ma ani inyo ke wena daele ma pri, ini ma din sme nongo dumo mie nyana, okie ke anga nongo ma ye; kuma memgba me bio, dedebio isani flo sor te awome be i sin so i be be gbalagbala; a me fiba, a kaki fiba, a fituru tokruba; a me fiba, minai ma inye ke bari tomi pria te piki oju me bio obi toro kri kri kri kri mie saki, i mie fi ba miniye, ime fiba mini ye. Moku mene-mene ma wa fi ani fangala, fangala, fangala, te fie me te i sor te ke awome prite ododo kika ye me; iye so dikia ime fie me sor ba dede bio mbo fiba; moku bekin biriapu olu ko-a ani fie me bu bele ki-a ba kam eresi ani mie te tomi oju bio bele ki so bim te obi do ki bo tomi pria Ani mie te minai fiai ma ani bari ibike wana oju mime me mie mieai, oye wa piki ma elem dapu ma anga gan bra me anga, iminai fiai ma fie ba in piki prie so kuma mina fiai ma te fie ni biai si so kai na minai ma na <hesitation> i kan ba ifiba, omongite erebo kologbe; me fiai bakami mo ku wana prie ma go- go-e wa piki pele pele pele pele pele te mina fie ma so waike ye sin te wa pele-a me diki minai ma oibi fiai te inyo ke oju priai be fiai o; oye wa an ke kro ma te minai fiai ma fi so wa ba-a, ani gba go- go-e wa baa mioso mie troko ke emi gote wa pele sin faan te, papa ja inya te obi gwai so wa kori sin faan te, wa ike yesiai; kuma wa mina wari me nama saki o biobele ma ye wa minai ma le kri wra saki wa piki ama bo an werso kina ani pa sme te iwari me igbori kelema wari so iyeriso kan fiba te piki inyo ke ipriba; moku bekio anyima, ani wana ma so mufa te piko fiea in ke ake werife ani kro ma lama saki te wa ke mu anife te fia saki so ani ma gba go- go-e pa obike wana pria; tie gote waniina ma fina ibi fie me wake ghei kromate wa bari ke yesiai. Wa bari fia te toru ke bekin fie mie da te te mina fiai ba ani mo ku saki memgba go- go-e wa fingi ba wa bu ba, mini- mini ye bu tara ye, imu fe ba ikika ke ba ito kruba, japu emi te akalu me bio iniba ina ere i saki nyana te bai mioso ye ai wari biu legi te bele bio pakabo fie fi sori fia <hesitation> mina mini-mini ai mana, mina fiei ma na, wana bue japu wa piki wana ngiapu na wana dapu na bra mina fie me te i sor ai ma dawa eresi wa piki ani sor dina, wa ke i mie telema te fie bari so wa piki mie nimia eresi fiai, ma sor wa na te soor anie go te wa paka paka te mina-ma fe fe te fii; onye wa minai ma mie dawa; buru sor bra, mbana sor bra, buru sani flo, mbana sani flo, ikoli sor ba, ike fi ba, ikolo igegere bo smea ibi bia te ibi ke oju mie ye mie diki; memgbe me bubu wana wome bike japu ina ke bo so ikoli me so ile kri ya; iko li ike ibioku mbana balea; ike ibioku buru balea, odu emi, kalahari ike ye belea ye bakam, olu so emi mina-ma ani in yo ke oju priai bo ai. Te wa mina fiai ma sor kuma, wa ke fi ba, kalahari buru o buru fibo, o inbana fibo, o iku fibo, o ibioku ma buruatera fibo, yomna flo ke buruo tera miefibo, ani eresi wa piki ma mi fie me dan bu te piki sin an saki kete ani so bra mie dawa, inji fina bra mie dawa, ansa so kabari bo te miei te fina te ke fie ogono agbana te fie te ani piki kpo maibio kuma bele fiei; moku me bo wa meni gboi tuo sim bo asan temie te kpo te ke ye sor, omna be tonwa pu ma wai nimia kma in mina fiai ma fie saki tomi sme nwenii kwa sonosi, kwa soniasi, mina kwa ma ani tomi anga moku diki kwa mesi sme bo fie te, mesi oye fingi sme bo, tombo kwa tesi onye fingi la gbo isiaki wa be te iyea mi bo me mbo anga la-a te ani wana dapu bra sme be saki ani an tre me ani saki te ibianga ken ibifiai ma na te in fiea me gberi te wana dapu ma piki mie te piki nongo dumo nyana-afe; ina fie sor bra nae na ina fie fi bra me na ani tie memgba iye som be be ba. En fi faan te piki faa te ani tie go te saki memgba go- go-ye in fie fie me tie mie were iwo weri. Memgba wa ye soor kuma wa ke mu ye bokumaye bo su ba; mai kalu so gberi fie gbrigang be mete ifie ani oko me ke oboku wer ani oboku me itie kan teme, an tie bufka ke ipri inimi; mo ku bekin briapa piki be the mioso fie ke oboku anga bo su ani me mai din bro ma an kuma iyeri meki so ba ke mai kalu knomaba yea iye mie bunengi go te; ye mie bunengi so wama baro; oye wa ye mie bunengi ke obu da te wana ana ganga bra be fime mie sor te piki ani fi te ani mie kpain ma, ani mie telema; memgba isor te fia te bebe ye go- go-e sikri fia fia ma. Jen bo te piki ke soor piki fi ani me faa te piki sikri fia fia ma. I wana dapu ere bia i mai din, ma wikie, ghoi fie fiai, memgba isoor te bebe ba fa te in piki fi faante ani eresi ibiaminapu oye wa dokia ere wa dapu ma fi sime afiai ma wa ke nguba-a te piki saki memgba go- go-ye ani fi piki igoni iwari bo te bebe piki igoni kon ne ibim bra mina-a fiai ma ani le agoni ke tomi kon mene- mene ma ina bia inji ma mie saki ani brasua ke wana priba.